شخصية تاريخية نبي نجابلها، نبي نجابل ابن خلدون <hesitation> نبي نفهم هو كيف يفكر، نبي نتعلم من فلسفته، نعرف كيف وصل للفلسفة هذي، وش الراية وليش وكذا، في تفاصيل نبي نعرفها أكتر ممكن هي ما إنكتبت بالكتب أو شي.